Shawara gokkai mi sobajo am to mo tefai kugal, to mi hokki ma shawara mo jabi, to to'a jabayi mi anda ni ko woni nder mberde mako kam. <noise> Amma a andi goɗɗo wodi ra'ayi muɗum warai yi'uma nda ko ngimmi wa nda ko ngimmi tefuki. Amma to'o wari'o wima nda ko ngimmi tefuki ta'a wi mo ngoga haka to mo jabi ka, to to mo jabayi ka sai <noise> munya.